माका दिसता मी चड करून जिम प्रेफर करतलय किद्याक तार आमी आमका बारिक जाऊंग जातया जाल्यार केवा फिट रावांग जातया जाल्यारात एक्सरसाइज करतोव पण आमी समाज दुसऱ्या तारेन एक्सरसाइज करपाक गेलोव जाल्यार आमची ती मनाची तयारी केवा केवा अलास योन मिस जाऊंग शकता पण आमी जीमन पैशे भरतोव मानां आमी केवत अलास कर्चोव न्हा। आनि जिम मातल्यार आमका रूल कासो फॉलो करचोत पडतालो।